أحب يكون عندي مكتبة شخصية, تحتوي على جميع الكتب المكتوبة, لأن الكتب تفتح لك آفاق جديدة, وتخلك تعيش تجارب مختلفة, تتعلم أشياء جديدة, تخيل يكون عندك كل هالمعرفة تحت سقف واحد, تقدر تقرا في أي موضوع اللي تبغاه, أما المعرض الفني حلو, بس الكتب تعطيك عمق أكبر في الأفكار والمشاعر, أحس القراءة هي الطريق للتطور.